<hesitation> fifandrasaigna misy amina fivolagnagna sy eritreritra zao ai, <hesitation> matetiky ai leha raha eritreretigna igny fogna <hesitation> avoakan'ny vava iziagny hoe volagnin'ôlo izaign hoe raha agnaty lohantegna aka fogna matetiky <hesitation> avoakan'ny vavantegna.